Nako ngoji, ka ngano to ojomo bira, naoko sinanga naoko sisinanga, de gauku, nako bira wa sakai wa si tiodo bira de akere la i tebini, nako naoko wa wa si tiodo naoko de akere la i tebini, wa bela bela kuku, wa garam lemong oka, wa wa sinanga pake wa bosoko pake boso kuali boso kuali wa sisinanga, nako gauku Wasi tebinosi de akere wa si tiodosi de akere la i tebini, wa bela bela kuku, wa tumisi aje ka pasa aje ka pasala sisa wa doma dika i jojaka, nako inomo yang wa sakai i jojaka manege wa ojomo, manege dika.